﻿Kua jae mopeti tembiporu cosinapegua, kua jaeko ipuere vaera yambope pipe mbae mopeti masa, jare ipuerevi yambope pipe opaete mbae irü ñanekïrei ipekaviva, jaema kuako oyeapo ma cosinape ñanoi <hesitation> ipuere vaera yayapo mbaenunga empanada empanada, salteña, jaema kuara kua tembiporu ikavi yambope vaera masa, soo ani oipotague